طبعاً الأشياء اللي أحب أعملها وقت الفراغ, واحد, القراءة, إثنين, ممارسة الرياضة, وثلاثاً, التواصل الإجتماعي, وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء, رابعاً, الهوايات, مثل, الرسم, والطهي, والحرف اليدوية, وخامساً, السفر واستكشاف أماكن جديدة, وهذي أغلب الأشياء اللي نمارسها.